Okei a pota te halu olo mme sista kuko lawu tru treining nes i tearuki. ba pota tu kto sil hamansi aku ko lawu tra treining nes i tearoki ba katun te proman ioku te kulupu pepa tar btemen ngilna kuko lama bakute ske nigi bakute ranga nigi tanen bte tsina,"pota tena kui manlu tra makum tina. ale la lol mini mosbi baltna hitul num," bakute men la hamansa tna nigi, bitar bre sista te masal ha hanna ko palsi memaku maska tanen be sista teme sbe nuku tra toa makum. bte e rangte nuku i mission teme sbe nen aku mission katlik i mission i tubeana bte rangte nuku sista moira nakua,"sista kue solon sori tna nigi. aku mne la hamansa gmamana tru treining nes i tearuki. Akue hitul tna nigi." <hesitation> bakute hitol tna nigi be sista te tsinna,"notskina te hitul won mulu le mas lama". akue muatna sista bakute temne la hamansa tna gma tru training. tru hatati tra nes.